أي شي هو الواحد يعبر فيه عن نفسه هو يقدر يعتبره فن في بعض الحالات. وفي ناس ترتقي بالألعاب الفيديو غيمز، ترتقي فيها بصورة جنها فن، لكن في أوقات مختلفة هي تكون شي تجاري ويبغون يطلعون فلوس بصورة سريعة. بس أكيد في واجد واجد ألعاب فيديو تعتبر فن لأن أ- النية اللي وراها هي نية فنية.